Ta'ayiɗe awaɗan zane be launi je ndiyam-ndiyam, arannii andu ɗumi nzanata sai shuɓa launi je giɗɗa maisai ɗinga zanugo. Ta'atimmini sai ngoraɗun yora ta nannge.